Ny fifandraisa misy amin'y fi- fiteñy sy eritseritsy zañy a! Na amiña manokaña da saiña izy io satria ny saiñao zañy mahavita mibaiko ny vava. Ohatsy mahavita mibaiko izay raha misy amy vatantsika io zañy sady io koa no mampiavaka antsika olombelo.